Cuando kishmati in to tazhin dios kinchihua nen miek tlenchihua tlen sa de amo kuali huan yejuan senka tua kuali senka temua san para inyejuan iklan klaniske mas amo kuali tenchiktoke pero inyejuan kintua kuali por que inyejuan tlantoke itlan pero cuando techonmati in to tazhin dios pues techonilia nin amo kuali amo ikchihua tos intejuan alo mejor neki tikchihuas pero al momento amo por que dios amo konpaktia to tazhin dios entonces ako tokchihua tlen intejuan kineki si no yitikchihua tlen to tazhin dios techonititia